Misaotra anao! Tsy haiko izay ataoko raha tsisy anao. Misaotra betsa- be anao e, raha tena tsisy anao tokoa aloha tsy vita iny zavatra iny, ary tsisy anao saika very aho. Mankasitraka anao aho de mankatelina anao aho am'soa rehetra izay nataonao tamiko. Tsy ho adinoko tokoa ianao amin'iny zavatra izay nasehonao anahy sy nataonao anahy ary natoronao ahy iny ary indrindra indrindra lay noteneninao anahy farany teo iny.